. Wameɭoya éraśum. Éraśum moiniġaɭo wañiovinexutula, doañana níxilo néhuyen mumuxulami muiminiwañi wañineɭaĩ. . Esaḃu enafae éuriuri. Baraśu esaḃu nenaya, kaɭaen mĩmúlu múlu aesaḃu niñananiɭaen nimoamamiġaɭo muɭaĩ. Muṗe ee- eḃaenafa niġaźon éñi amooġo paske nexo ee- mahoñarimumieŋa ni éñi amooġo. Mómusie enafae éuromiama. Axamiḃaesaḃu arehaŋuniraśu wañi, arehaŋumuṗe niɭãyeno. Mómusimo esaḃu amooġo úlu úlu alanaxare nesaḃu. Dõk enafae dóes- mómom, ok. Moinimo esaḃu enafami amooġo; amooġo ahaŋununaxane nesaḃu. Múnabon múnabon esaḃu ifoneini toġaźiḃi. Moxabareḃamuśemomo mesaḃu nienafae eḃami tiamooġo a- e- éuromiama.